اول حاجة هروح أتعرف عليه هقوله ازيك عامل ايه هو انت مبسوط في الحفلة و هقوله اسمي و إن أنا حابة أن أنا أتعرف عليه و إن أنا حاسه انه هو شخص كويس ف حابة أن احنا نكون صحاب و هنقعد نتكلم و هسأله هو انت جاي الحفلة ازاي و هتروح ازاي و لو بيتنا قريب من بعض هعرض عليه ان أنا أوصله و نتكلم في الطريق اكتر و نكون صداقة